आशा कहन से मिर मन मे जा आशा कहन से भरोसा हए । जव हमय कोइ भि व्यक्ति प्रति भरोसा उत्पन्न होत हए बो प्रति आशा फिर जगत हए आशा कहन से भविष्य प्रतिको विश्वास, और उत्सहा प्रति प्रेणा जगानो हए । आशा कहनसे भविष्य मे नयाँ वात अथवा नयाँ चिज प्रति सजग होनो अथवा आशा रखनो हए । आशा से हमय कठिन से कठिन काम करन के प्ररस्थितिमे अग्गु बढनको हिम्मत देत हए । आशा कहन से एक चिङ्गारी हए । जौन कि मनमे पैदा करत हए र बहे आशा लइके अपन भविष्यको रणनिति और उद्देश्य बनात हए । और समस्या समाधान करनको हिम्मत पैदा करत हए आशा विना हमर जिवन संघर्षपुर्ण और चुनौतिपुर्ण । हए कहिके बहुत गाह्रोलागत हए तर जव आशा पैदा होत हए आत्मा भितर एक प्रकारकी शक्त और जनशक्ति पैदा होत हए ताकि बो काम करन ताँहि सजिलो उपाए नकर जात हए ।